Men kunni muzeyda o'tkazishni afzal ko'raman, chunki u madaniyat va bilimlar dunyosiga eshik ochadi. Muzeylarda tarix, san'at va madaniyatni o'rganish imkoniyati bor.